Nú k'a mí tí sû'ugö mí píts'i eh... yá rí mbéñe má... jângorga sódye yó í zǚngü que yá jângorga ndú'ujmi mí tá'a... mí tá'a sentío mí tá sû'u porque jya ná ndú'u mí zǚngü... k'a... k'o... k'o rí karme ná nó'o ya rí ch'ùjme ngéko mí tí sûnk'o' ir rí mbéñe jângorga zódyeji k'a ná së́zhi y yá rá só'o ná jö́gúji rá ndúnji mí k'í né' k'a rí sú'ugö rí mí k'a símpyo

Nú mâ'a rá sǔ'ugö má xôm'a pjék'o rá kjâ'a pa rá sí'i o pa que dyàjkja rá sǔ'u. Rá nà ngâratjü nú síb'i, rá nǔ'ujo k'o b'ǚb'ü k'a ín ndzǔm'ü, rá jǚs'ü ná ts'íji ñó'o k'a rá sí'i para que rá juë́nch'k'a rí sǔ'u dyájk'a rá sǔ'u. Ra sí 'ò'o pjíño të́jë rá sí'i 'o, 'ó ngéjo Sacramento k'a máji ná jó'o para que dyákjaji b'ínbí'i b'ǘ, rí pâra nê'm'e k'a ín ndzǔm'ü dyá jó k'o b'ǚb'ü k'a ná s'ō̂te dyájkja rá sù'u dyá má

Nú... nú lugar nù k'a ngó mí rí né'egö rá mī́jm'i, k'a mí ná jó'o k'a nú... ngéjnú jângo mí b'ǚb'ü mí nána k'a mí jä̌rä nú ngǔm'ü porque mí ná zó'o mbéjch'i b'ûntjo ndéje k'a rá síjmé ñé k'a rá... nà pìdyi mí b'íjtujmé o k'e rá 'ä̀jt'ä mí jñôna k'a rá síjmé. Ngék'a mí ndí'i ndé gó k'â'a porque mí ná zó'o 'ôrga porque dyá k'a ndé nú pés'é à jǔm'ü mí jôrëjë yá ngéjyo mí ná'a... mí ná kíjmi gá ndéje yá ngéjyo jä̂rä de clara sol ngék'o mí tí né'e rá gó'o mí pero dyà nú zó'o rá... rá mâ'a núdyá

Nú tjṓsëjme k'a síji à jñíñi núk'a ngéjo juā̂rk'a xíji pótji jǖ́pǖji nú mä̌b'ä í p'ë́ts'biji yó b'íyi para que rá dyä̀t'ä tsják'a ná ngóxtjya ngó rá só'o, rá ndés'í o të́'ë rá má xât'ü e má dyà rá xât'ü pótji má ndémp'a, dyà má yá gó jyás'ü dyà gí pó'o 'ṑt'àpjü. Nú 'ṑt'àpjü k'a este... sí yó të́'ë má ná 'ò'o máji ndé ná jó'o para dyá k'ü kjím'i rá... rá kuë̌ñe k'a gí só'o anemia porque rí ñôna ná jó'o pero má dyà gó sób'ü nú má dyà gí tjṓsëjme má dyájk'a 'ṑt'àpjü, dyà ná së́zhi í gá b'ásób'ü dyá í k'áp'ü yó të́'ë k'a rá sí'i k'áp'ü rá... rá chjúnti ná tínk'a ts'ik'e jé gá k'á nú tjṓsëjme à jñíñi

Nú tradición kja jízhiji à jñíni... eh... gú má jîzhi rá... juězhiji ó ngéje rá mbéjyó 'ó... t'ö̌xi yó ngé nǜjtjü ná bangé má májpje, nú k'á dyánda né'e rá... xôrü este... xízhiji ná pǔnk'ü pá'a jíchi jângé gá... jângé gá mbéji yó jyó'o... yó májpje jíchi jânge gá juě'ch'iji ndék'o pá dya rá mbézhi, ngéko jízhi à jñíni k'o jíchi yó... yó ndíxu k'o dyá mbés'i ná pǔnk'ü kjë́'ë jíchyó xúti'i k'o kja í ts'íjké rá pá'a xôrüji ndíko dyá rá jyómbáñeji, ngíko dya rá mbézhi rá... sígido rá... jmī́mi nú tradición à jñíni

Nuts'k'ó jângo yá rí né'e rá mī́'m'ī́ 'òra rá mâ'a ngéje jângo k'a rá yó të́'ë k'o mǐ'i, mí chjū̌ji o k'e mí nà mběji po nú kâji pjék'o í 'ö́na, nú'go dyà rí né'e gó rá kö̌gügo dyà rí né'e rá sä̌t'ä, ó jângo b'ǚb'ü o ték'o mí ná, mí ná kuàrra, mí pèzhe mbéchin'e sö̀dyarga k'âko, mí kǔxp'ä̌gä má yó, yó jñá'a, dyà mā́mā k'a, k'a méjme sí nó k'e ndé mū́sp'e k'a ts'ík'e, ngé go gá chjū́k'u yó të́'ë porque yá máji k'a méjme, jângo gá kjâ'a nú jñá'a, nǘsp'üji kúxp'uji rí mójmé kúxp'uji ná pǔnk'ü para chū́'ū yó të́'ë nújnú ngé dyá rí né'egö gá kjâ'a rá mī́'m'ī 'ò rá sä̌t'ä po rá jñáb'e yó të́'ë k'o mi ná, mi ná mbéchine

Nuts'kó yá rí né'egö ná pǔnk'ü nú së́'ë, ts'aká yí dyá, dyá rí 'édye dyá rú ts'íjke y dya ná 'ǘjyójó mí né'e kjá rá jí'i b'íjtu kja ná pá'a, ñánts'akam'a dyá gá së́'ë nú m'a dyá ndá rí ndégö suéte o chamarra má rí né'egö k'a ya ndàrga së́'ë ní ndá rí ndàrga pá'a y ts'íregular porque dyà nú má dyàgá 'íjyojó ná jó'o ná jôrga ná só'o ná jôrga ndzhôd'ü, ngéko dyá rí né'egö nú së́'ë porque k'á'k'ü rá mbát'ü 'ǜgü íjyó jó'o

M'ârgú m'a gó kja chö̌m'a eh... rá... rá má jā̂ndā pjéko k'o rá tö̌m'a krá ndúgu dyá ná gá mîxi k'o jângo rá zǜ'ü ímério y ngéko rá tö̌m'agö má a veces rí pa tö̌m'a ó jñô'o ngá rá sí'i ó jñájrü ná pǔnk'ü k'a rá sí'i indzhédyo 'óngéjë rí índzip'e rí k'ó yó rí síji rá tö̌mba k'a rá sí'i má zǘrü ímério que sí rá já lúlu k'a rá sí'i rá síjme k'o ínch'í'i ngéko j'ë́'ë rí pa tö̌ngo 'árum'a k'a chö̌m'a rá já'a ná jó'o k'o rá jā̂ndā k'a dya ndá rá mîxi ngé k'a rá jǚnk'a, ra jǚ'ü rá 'ä̀jtjü para sí'me yó ín chí'i

Nú ñë̌ch'e k'a ndá rí sîgojmé má dyárgó sójme k'a ná 'ä́'ä eh... ngéjnú kjâxí kjō̌tjō má rá ná 'ǘmpjém'e 'ó rájk'ü ríji rá ma tä́jk'ü yá ró sí'i mbǘm'âri sí'i rá... rá tjō̌tjā rá mbédye nú ndéje rá sí'i tjḗ'ētjo ngó má rí né'e rá sí'i ná pá'a rá jǚs'ü rá mbájnü k'a rá síjtajme desde k'o yá ró sí'i nú k'a ná kjō̌jtjō kja ná jó'o para 'ä́pjém'e má 'é'me mbá k'a 'íbiji 'ó ngé'ma jókò jâk'ü rí ts'á mbéjkue dyé má gí sentío pero nú yá máji que ndé ná jó'o para ma gí só'o nú ázucar, ndé na jó'o rí sí'i má xôra rí sí'i kja ts'íjké ndé ná jó'o dyájka mí para jö̌güts'akü ná kjō̌jtjō

Kjâ'a rí kjâ'a gá ngó má xôra má dyár gú nânga, rá nânga rá má... rá má pîlu... rá... porque kjâ'a kja ndéxi yó të́'ë k'a má yú gú nânkji. Eh... y rá... rá má xíñe, à rá má xǐnch'o dyá ró 'éb'e í ñǐ'i... rá má pjôngü ínts'í'i pe rí k'ôga má tjǐ'i, rá juíñi, yá rá 'ë́jë, rá... rá nà 'ä̀t'ä este... rá nà jǜs'ü pa rí 'e rá sí'i ó café ó ngéjo té, yá ró 'ä̀t'ä ts'éjñônga rá ts'íbénch'i ngék'o ró má b'épji. Ngék'o jé rí kjârmá ó gá ngó rá xôra má dyár gú nânga

K'o ndá tjǔjmuji à jñíñi mí jíngua mí tǔjmuji 'ó... 'ó tjō̌'ō para veces k'a rá síji, í ndé tǔjmuji 'ó... mí tǔjmuji ndéxü 'ó ndá kjǘjnü kéjyo ró chícharo, ñéjyo 'ó 'éb'o cebada k'a rá síjyo... yó añimále k'o mí síji ñejo fríjole, ñéjo ch'amákuero k'o mí tǔjmuji ngék'o jêndá mí tǔjmuji mí jíngua k'o nú yâxi tǔjmuji mbé dyájkja ndá ná pǔnk'ü porque núdyá yá gí mbéb'e s'ônk'o 'éjm'eji para que rá mbôji. Rá mbédye mério k'a rá ñùji k'a rá mbôji k'a rá síji, ngéko jê ndá tǔjmuji à jñíñi

Yó tǐ'i k'o kjá gí tédya mbéñeji yó jñátjo jñátjo dyàjka né'e rá ñáji porque ts'és'eji y má dya gú móji e jyârá má jñôni mbépji máji dyájka rá 'újni porque dyá pë̌jch'i rí ñá'a ñângestyaji ngék'o dyajkaji né'e rá ñaji jé gá mbéñe k'o yó que yó kja í t'édya ñéjyó yó tá'a dyájka jês'eji rá jñátjo jñátjo ñámbi ñângestya ngé rá ñáji porque mbéñeji que má dyà gó mbóji ná jé'e dyà rá só'ra mbáraji ná pǔnk'ü o k'ôs'a k'o rá xôrüji ngéko mbéñeji que dyájka rá ñáji jñátjo

K'o yó mbáxua k'o yó 'ä̀t'äji à jñíñi, 'ä̀tpjäji nú mbáxua ts'ínána Mára Lupe ñéj nú patrón San Mateo ngéko 'ä̀tpjäji yó mbáxua k'o ñéje este... má yá gó chǚnt'ü k'a nája pójíjch'imi ná támbáxua k'a 'ä̀t'äji ná nójo, dyä̀t'kü ndé má tóji k'a rá... k'a rá síji 'ó pajôrüji b'ízhí ndék'o rá nê'meji rá mbä́dyä yó jmū̌mūji. Ngékoji 'ä̀t'äji à jñíñi k'o yó mbáxua k'o, pero nú mbáxua k'a ná ndá páj nú ngé nú patrón San Mateo k'a ä̀t'pjäji ná tánojó'o nú mbáxua, xîji ná tánojó'o yó mbáxua porque póji k'a mbéjchüjn'e eh... cada... ná mbéjchüjn'e 'ë́dyi b'ízhi y... 'ùjni dyónk'a rá s'índéxe yó të́'ë k'o pájich'i k'e rá ndá k'a nú mbáxua k'o 'ä̀t'äji à jñíñi y kja k'aní yó mbáxua 'ä̀t'äji

Nú sacristán k'a b'ǚb'ü à níts'imi nuk'a ngék'a pjö̌rü nó nítsjimi rá pǎxü, rá nú à mbó'o k'o limpio k'o yá jä̌'ä ró k'a ñā́b'ü, rá mbéch'e, rá ndíts'i yó, yó banca, rá mújtju k'a ñā́b'ü, rá nǔk'o, k'o yá dyá à yó ndä̂jnä, k'o zǘrü yó dyǒ'o k'o patjǘtji, í ndéxe à mbó'o rá nê'me k'o ná jó'o ñe já tǐ'i k'e ya jôrü k'a ñā́b'ü. Í má yá gó ndú'u k'a nája, gá recibido rá má zǚnü nú të̌s'i, rá má zǚnü nú campana rá, rá nä́rä k'e yá í b'ǚb'ü ná difunto k'a má dyö́güji. Nuk'a nú ndíxu júnu ná ngrús'i k'a pjá'a recibido à tângoxti má yá gó zǚ'ü nú áñima k'o ndéxe yó b'édyi, rá sídyi rá mâ'a ñò'o sâra, rá dyä̀t'ä ná ngrús'i k'a ná ts'íníts'imi k'a b'ǚb'ü tǐ'i ñe k'a b'ǚb'ü à tângoxti, ndízik'o yá ró zǘ'ü tǐ'i rá síñi gá má mbó'o, má yá gó zǘ'ü tá ngó nú ndíxu rá mâ'a... rá mâ'a ñä̌'ä í dyéje 'ò'o ndá xìchje k'o ndä̌t'ä para ngö́s'üji nú juǎrü. Ngé k'o jé kjâ'a yó b'ë́pji k'o yó sacristán tanto nú ndíxu como nú b'ë̌zo porque dyéjebi b'ǚb'ü nú mbéjñe ñe k'o nú xíra, ngé k'o xíji sacristán porque jôd'übi nú níts'imi b'ǘ má mězhebi dyè'e k'e ó ngé nà k'é'e k'a rá mími pero b'ǚb'ü ná të́'ë k'o pa só'kü k'a rá sí'i ngé k'o yá rá pjézhi, jé gá ts'âgo nú sacristán gá b'ǚb'ü à jñíñi

Mí ná... jó'o k'a rá jñût'iji yó xë́dyi, rá ngûnüji yó kjǘjnü porque... mí ná kjíjmi, ya ch'éb'i ts'ák'a má jûnt'uji k'o máquina má ngó'o kjǚmpjü k'a ts'íjk'e nú sabor. Yá ts'ákja má k'ǚnüji k'a kjǘjnü mí ná ndzhák'i porque jûnk'üji k'o kjüruji yó zò'na k'o kjürü pë́dyi k'oyó pä̀xnyaji í ndó jǖ̂tüji k'a ndédye k'a ngéjo barro ñéje k'a 'ómpjaji yó zà'a, ngék'o ñé ts'é... k'a, k'a yá ná jñôna kjíjmi pójtü ná k'a kjíjmi má jûntüji k'o kjǘjnü k'e k'o máquina

Nú yá rí mbéñe rá... x... rá mbérexi, rá má 'ákja'ö ch'ö̌m'a k'a rá má tö̌m'a pjék'o rá sí'i porque dyajk'a yó 'ö́jtjo ya k'a rí p'es'i pjéko rá sí'i yó mbák'o k'ö́gü ngü mí k'o ocupágozü yájk'a gú zö̂rö má tö̌m'a pjéko rá sídyá tés'e k'o ró má tö̌m'a k'o... k'o tó ró má tö̌m'a yá téndze. Ngéko rí mbéña má rá xôra rá má tö̌m'a pjéko rá 'ä̀tk'a rá sí'i, 'éngé k'o rá míjmi jñôna kja índzǔm'ü. Y nú yá xábaro ndó rí... rí mbéñe rá pö́'tyó yó b'íjtu k'o tùjm'u rá 'ù'u nó té k'o rá 'éje ná jóra zü'ü bá kja ngǔm'ü, rá 'ùnï tújmu, rá 'ùnü nó b'íjtu k'o xíji má cres'é rá 'ùru ndzhépjâdül ngó rá xôrü rá juë̌zhiji rá dyä̀tji b'íjtu para ngáji, ngéko jérga mbénko rá ndzônk'o rá kjâ'a yá k'o rá xábaro

K'o jíchiji yó tǐ'i ñejyo xútǐ'i, eh... xíchíji rá réspetago k'ôt'ü k'o yó ts'ǐtá'a, yó ts'ínána, e ndé jíchiji rá ngórga pë́pji yó juā̌jmā, jângorga xō̌rü, jângorga ndùjmü, o rá má tú' zà'a, ñe k'a jíchiji jângorgá tsjá'a ó jíchiji rá pë́pji ná jó'o. Ts'ak'a yó xútǐ'i núk'o jíchiji rá kǚjnü rá jñút'i xë́dyi po k'e rá 'juë̌zhi ngék'o gá jíchiji k'o yó xútǐ'i, í yó tǐ'i ngék'o jíchiji rá má xôrü juā̌jmā gá má tú' zà'a ñe k'a rá má jiód'ü k'ó'o, yá jè, ya ndé jiès' gá jíchiji ná tjó'o b'ë́pji ó ná tjó'o mándago ndé k'a rá k'e jíchiji k'o yó, k'otjo k'a gó xútǐ'i ñe k'otjo k'a gó yó tǐ'i, ngék'oji jízhiji k'o yó tá'ate k'o 'ótü. Yo ts'ítá'a ñéjyo táji ó ngéjyo tíoji

Mâ'a mú xôrü ró... ró juë̌zhi 'ö́jte gú jíts'i mí nána pero... núdyà... dyà rú xôrü ná jó'ó y ndó yá mi kjâ'a tū́jmū 'ó ngé b'íjtu k'a rá s'ôd'ü rá pa que rá jíts'i k'o mí k'ajá yá rí mbéjo mbépji k'o mí mí xíkjáb'íjtu jêm'a xíjiti k'o yó b'íjtu k'o mí 'ä̀tpjäji má ñó té'e para ndojm'o ka rá sí'me dyá gú sò'o ró xôrü ná jó'o. Má mú xôrügö este... ró 'ö́t'ë rú xûk'u ná b'íjtu k'a yá mí téjch'i ngéko ró jânda jânge bá dyä̀t'äji ngéko jêrga xôrü k'ó ró... ró juézhi má dyármu jä́'ä 'ó... 'ó índzhújm'ë ts'áje ímíjtu ts'áje dyájk'a mí sò'm'e yó b'íjtu k'a jmā́'mā. Má rá 'ö́jtü ná 'ójko b'íjtu rá mízhiji lienzo rá kjântja ná lienzo ndé... rá... x... ná pòjnü tújmu kja yó dyépjâdül dyá ró pèzhe, yá rá 'ä̀t'ä nú... nújnù depende nú... nú dibujo k'a rá 'á né'e rá 'ä̀t'ä rá pèzhe jângots'i k'a ná ndá'a k'a ná só'o, ná ch'âmba dyèje, dyèje color nú ts'íji k'a rá ch'âmba para 'ät'ä. Má ngéjo mândrasi nú má'a ná pǔnk'ü nú ts'íji nú color k'a rá 'ä̀t'ä pero máji yá má ngé kjó's'ú má dyä̀t'ä k'a pjèb'i yá pèb'i ná pǔnk'ü tū́jmū

Nú Ts'í Nána Lúpe k'a k'ä̀tpäji nú mbáxua à jñíñi eh..., à ngâra mbéjchujn'ü k'a rá mbóji mótjo k'a nǎ'a kjè'e chjǔm'a pa pótpüji yó ndä̂jnä pa yó ndíxu ñé yó b'ë̌zo, pa sä̀kji yó, yó candelebro o ñe yó, ñé yó jângo kjântji yó ndä̂jnä í nú, nú florero k'a péch'eji kjíndziji ná jó'o, dyá ró ngáji k'o ngátjim'i tsá k'a má chjä̀'ä, já ngā́tji yó k'a yó ndä̂jnä í rá ndíts'i jângo rá mbä̌js'i, ngék'o rá mbôri k'o nǎ'a k'e má yá ngúzü nú mbáxua í yó pá'a k'o rá mbê'e yó mbéjchujn'ü ndó rá ngích'k'o yája 'ä̀tp'äji nú, nú mbáxua 'ùni ó b'ǐzhi, 'ùni jñôna ñé k'a pa p'émbeji yó b'íjtu k'a nája lugar k'o jângo ñâxtjo nú b'íjtu k'o yó Siño k'o p'émbeji. Rá mbéñi rá plánchagoji b'ǘ má 'ä̀s'ü 'éñi ngêm'e yá nú... í rá jñônaji, má dyá gó zǚ'ü nú mbáxua dyá gí s'ä́mp'a pa tjǔrüji yó b'íjtu k'o kjâ'a í d'ádyo k'o rá pótpüji rá ndéjñi nú manto í ñé k'ä̌tp'äji nú mbáxua, nú míxa má xôm'a ñé má ndémp'a. Ngék'a jé kjâji k'o à jnúnu Ts'í Nána Lúpe má yá gó zǚ'ü nú mbáxua í ndépjǚntji ó sápjü 'éjñi cuéjtero ndó 'éñi k'a nú ts'ítoro 'épji, ngék'o tä́jä yó të́'ë, mí dyö́dyü të́'ë ngó rá mä̀ji ngó rá nději, má pjé'e yó b'ǐzhi mô'o rá néji, jé gá dyä̀tji nú mbáxua nú Ts'í Nána Lúpe

Rí, rín, rí xí k'o yó të́'ë k'o né'e rá xôrü jânge gá nä̌räji ó jñátjo só'o rá xôrüji porque má xôrü, xôrüji má pë́chji jñángestjya xôrüji yó k'a xíji inglés ndó pjë́'ë ndó né'e rá má né'e rá xôrüji jñátjo chjébi k'a yá gí pjék'o xíji trilingüe, porque pjéch'i ná ñí'i jñátjo yá ñáxtjo jñángestjya k'a rá xôrü, ñé mâ'a ndém'e rá xôrüji rá juë̌zhiji sǒtjo rá xôrüji porque b'ǚb'ü të́'ë k'o jízhi. Í ñe mâ'a né'e rá xôrüji este... jânge gá dyä̀t'ä nú... yó xë́dyi, yó xéndaxü ó ngéjyo tjö́mëch'i k'a síji tjö́mëch'i tjṓsëjme, í ñe yó të́'ëjmé k'o yá nú të́'ë xáxtü, pjéchji rá sǒtjo rá xôrüji, í b'ǚb'ü të́'ë k'o, jó k'o né'e rá jíchi ró a tsját'ǒnü jânge sǒ'o rá xôrü, ngék'o rí xíp'igo yó të́'ë k'o né'e rá k'o náb'a b'ǚnk'ojmé né'e rá xôrü sǒtjo rá xôrü

Eh... rá péch'k'eji ná... ná jñátjo k'a rá ní'i b'ǚb'ü ná ts'í k'a rí ñǒ'o Méjtrio. Nújka ngé ná ts'índo tá rí 'énk'om'e m'a jyä̀tü rá ngéjyo ts'í b'òb'ë̌zo, m'a dya má nójo nú b'ë̌zo nuts'k'ó kja mi ts'íjke, mí pězheji que... nú ts'íjta k'a rí má tī́'i ní má tí'i pero... m'a ji mī́m'i ndé yó ndíxu rá ngájka, rá ngájka yó ndíxu rá ngôb'ü rá jûmü y que rá yó'pjü ná ndójp'a. Tanto kja mí né'e tanto k'a mí né'e mí pés'i ngá ná rá dyóbi yó ndíxu y gó 'ḗjē ná pá' kja bi ñéje mâji ñéje à jñíni yá m'ô'o rájti yá m'ô'o rájti, nânga máji que dyá ba 'ë́jë ná lugar jângo xîji à Ts'íbë́jchi, jmā̌m'ā gú jñā̌ndā ná ndíxu k'a rá mí' nándzhá ná zò'o ná ndíxu que dya jângo mí, mí jā̌ndā kjâ'a bi jnā̌ndtk'a, gú ngâjk'agö ó chǘ'jtü hasta que gú ndómp'a gó ndzhód'obi pero nú ts'ijtak'a dya mí mbézhi mí ndzǚt'ü ná tǘjmü, ná tǘjmü k'a mí jângotje mí ndzǚt'ü jângó'mé mi t'ǘnk'ü ngá nú tjǘm'ü y nú pádya k'a gú ngáj k'a gó 'jä́'ä k'a nú ndíxu kjamü mandzhâs'o, mí má só'o' ño jní'i, nú jñí'i mí tá güera, nânga m'a mo jyâsü kja ma m'a mu ndòjpja nú dyóbi kja na ndǚtü gú ndǚtü ná jó'o s'âka mí né'e, nájma gú jyàstya pa nú k'a nú ndíxu k'a nú tá güera, yá jyómbéñe. M'a mú zǘt'ü mbíjko dyó'o k'a jñā̌ndā ngéj ná tá kjíjmi k'a jë'b'a nú k'a o zá'a jângó ndǘtü, ngé ná tak'i kja dya gí me'b'e ngúbüji, dya mí ngúbuji k'a nú ts'íjp'a y máji que jé'bats'á porque ngé nú ndíxu k'o míjm'i né'e, dya mi tísk'a nú ganas k'a mí só'o dya m'a mbókja dyajka nú ndíxu k'a gó gú dyóbi dyájka gú mězhe gú kuéñe k'a jmī́m'i mé'e yó ndíxu y dyájka gú mězhe ya só'o ngé k'a nú tsíjpá hasta que gú ndú'u, ngé ka dya nú ñyajka m'e ró péch'eji ya k'a nu ñá'a nú tsíjtam'e Méjtrio à Bongo à mi m'é'e kí rá jângo kja mí b'ǚb'ü

Nú má dyágo ndù'u k'a nája à jñíñi o gó ngé à Bṓndo yó pân'a k'a nú costumbre, este..., rá, rá jyômbiji nú pádrino k'a rá vela ná xôm'a, pa jyômbügo k'a nú pádrino rá jyôd'üjü k'o rá má xôrü para ndū̌n'ū, este..., ndǚn'ü à jñǚn'ü o dyò'o. Rá jyôd'ü ngíjchün'ü ñé tō̂ndza, rá jyôd'üjü k'o rá má xôtp'ü í ná xôm'a rá xôrüji, nú k'o yó mbéndzǔm'ü nó k'o rá 'ùnü o café rá chjǚrü té, b'ǘ má k'o yó té k'o pázéngua pa compañágo 'ú má nìn'i k'o café o ndéjo ázucar o ngé tjö́mëch'i k'a rá síji. Má yá gó jyâs'ü, má yá rá ndémp'a, má yá rá móji, este, rá juǐñi yó pádrino ngéjyo të́'ë k'o pá'a, compañágo, ndés'e k'o yá ró móji rá má gǔstoji rá ndújm'i à..., à jñíñi, jângo b'ǘ k'a nú tô'k'a pa 'ö́kji yó të́'ë, 'ö́t'ü rá zǚt'üji k'a níts'im'i rá má dyä̀t'äji nú mí..., nú míxa a vece má só'o nú máji 'ö́jö ñáxtjo k'a rá bendecígoji jângo níts'im'i, dyá ró mbédyeji yá rá ndûndzi hasta que rá sä̌tji k'a tjṓ'ō rá má ndzhôp'üji yó tjṓ'ō k'a rá, rá dyôd'üji, má yá rá nguârü dyôgüji, yá rá jyês'i ndä̂jnä k'a nú tjṓ'ō í má, má dyá gó nguârü dyé rá dyôd'üji, rá má dyôrüji pá'a yó, yó doliente k'o yó tǐ'i yó áñima ó ngéjnú mbéjña ó ngéjnu xîra rá dyôjti pó'o nú pádrino k'o rá pôdyi síji rá ch'áji núdya mā́jm'āji yá í cúmbaji, ndés'e k'o yá ró síji, este..., ya sea que ngéjo ó refresco k'o rá, pa nguârü rá síji ó ndóra dyép'e rá má 'ùnüji ó jñôna k'a rá síji. Jé gá kjâ'a nú má dyá gó ndú'u k'a nája

Yó añímale k'o jôrüji à jñíñi, xíji mbôrü. Má yá... yá jök'ü rá mbôrü páji k'a ná ngǔm'ü pa pés'eji nú xútǐ'i ó ngéjnú tǐ'i k'o rá, rá má xôpk'ü para rá má'a, rá má pés' nú tǐ'i para que rá má mbójtü yó añimále k'a síji ná pǔnk'ü. Rá má'a nú tǐ'i rá má xôpk'ü nú ndë́ch'i k'o kôtju k'a kjṓta yá dyédyi gá má kjâ'a mò'o rá ts'ázu k'a ná yá rá dyédyi síñi jmíño ó ngéjo mbé'e, rá má nápja mâ'a rá májkü mò'o ó ngék'a të́jë kja rósa jângo páji b'ǚb'ü ó tjíño té'b'i k'o rá s'áji. Má yá go ndzhǘ'ü rá më̌jë rá ngót'ü í dyá ró má'a k'a nú, k'a nú ámo rá má ñôna a veces bǘ' má 'ö̀xü ó má jyó bá'a k'a nú ngǔm'ü, jé gá ts'ás'üji k'o yó añimále à jñíñi ya sea que ngéjo ndë́ch'i, ó ngé chíva, ó ngéjo ndzhǚnü o k'as'ü, jé gá ts'ás'üji k'o yó ngék'o dyá rá mbézhi ngík'o rá jñônaji ná pǔnk'ü

Nuts'k'ó k'a rá... kjâk'u rá tjéñe nú májoko rí ñájm'e yó të́'ë k'o rí ch'ǘrüjmé má pjéko rí mā́jme k'a níjñé'e ró 'ë́xe, yá sô'o rá s'éch'i jó kjâ tjéñe. Ts'ák'a má rí páj nê'mejmé ó que... ó que pjéko rí jā̂ndā k'a rí dyä̀'ä rá tjéñe. Ñéj bá má 'ë́ji ñó'o mbékó rá ñâ'm'e, rá mā́jmé ná jñá'a k'a. Cada má ñá'a k'a rí mā́jmé tjéñejmé ngéts'k'ojme... nuts'k'ó yá b'ǘnk'a rá së́ch'i jó ndójk'a rë́xe mí tí tjéñe

Má rí pârgo b'ǚb'ǘ ná të́'ë k'a ná jë́'ë tsják'a gá rí pâra, jânge gá kjâ'a, jânge gá mī́'mī́, 'á rá má ná jë́'ë rá má'a mí né'e gá dyà k'a rá chěb'e rá xípji k'e tsák'a má rá sópjü k'o teléfono, rá xípji ngé rá, rá tsá ná jó'o, rá pë́pji kja ná b'ë́pji k'a ná jó'o, k'e yá pjék'o rá ndö̌jko dyà, dyà ngéjnú kjâja o k'e dyà 'ùjni o k'e dyà ndó má angeze, k'e dyà rá pjék'o rá 'ó'n'a, dyà rá tī̌'ī ngék'o dyà rá, dyà rá mi k'a ná sězhi sí no k'e rá mī́'mī́ ná jó'o, rá mbǒrnu cuerpo, rá mbǒrnu yó tòpjü, rá mbǒrj nú pjámilia má dyá gí sí kja mán'u ngék'o rá míji ná jó'o rá ngáji ná jó'o ngék'o dyá rá sö̀dyeje. Jérga xí jòk'ü yó të́'ë k'o b'ǘ ná jë́'ë k'o dyá rí chěb'e ó k'e dyá s'ôra zéngua rá má zéngua, má dyágo sǒküjé rá xíjik'ü yó të́'ë k'e rá tsjáji ná jó'o

Má kjâ'a mí ts'íjkegö mí mbǘkju á jñíñi yá mí b'ǜnk'o à Bṓndo. Mí b'ǚb'ü ná b'ë̌zo k'a mí xijmé ín tío e mí jmǘtjü yó tǐ'í, ó xútǐ'i k'o mí jích'i jânge gá xôrü, jânge gá xôrí rá mǘjtjü, rá má sídyi k'a yó ngǔm'ü jé mí ch'ǘrü k'o yó tǐ'i. Mândé nú ngô'o rá xôrü k'a nú ngǔm'ü, nú má'a yá rá xîsm'e, rí xôrüji nú xôrü nù porque mí ná jó'o, mí ná só'o ngéje pa rí síño jês'e ngéko rí ts'áji ná jó'o... yá rí sā̂nteji yá rí ch'únji má yá gó ts'ák'a má ya rí né'e rá jângok'i yá rí ch'úji k'o yó'oji ó k'o ngéji, yó të́'ë yò gí ch'égi kja jñí'i rí zénguaji, ngéko rí né'eji respeto. Má ndé nú ngó rá má xôrü né'e kja nú ngǔm'ü, nú má xábaro má ndôngo yá rá xísm'e ts'íji ñéji rá xôra este... rá mója níts'imi rá má xôrüji, ngéko ná sôrga ñéts'é rí chjǘruji ñéts'eji e ch'éb'e ts'ák'a má chjǘryo nê'me ngí rá k'ích'i k'a mbóñichi, níts'imi má xôrüji. Eh... í ngé k'o yá rí máji s'ô'né dyá gá jó'o yó s'ô'ne gí móji k'a míts'i mí rí móji k'a míxa y má xôrüji, jé má kjâ'a k'u má kjâ'a mí ts'íjk'e ngé gó mé este... mí b'ǚb'ü ná b'ë̌zo kja mí, kjá jmé'e rá xôrüjme yá mi má ngó'me s'ô'ne, jé má kjâ'a nú à jñíñi

Yó të́'ë k'o ná tsjómbéñe à jñíñi xíji, xíji jônte ndó xíji ná tsjómbéñe, nuk'o yó të́'ë pö̌s'ü nuk'a í yó të́'ë k'a pö̌s'ü nú yó tǐ'i, yó xútǐ'i ndópjö̌rü. Má pjék'o të́'ëjmé k'a rá 'ùnü pa sópk'ü gó pa 'ùnü má b'ǚb'ü të́'ë k'o dyá jǘ'ü k'a rá sí'i, jǚngü pjék'o rá sí'i ó ndéchjo ndéxü ó ndé xë́dyi, nòk' b'ǘ të́'ë k'a xíji ná tsjómbéñe xíji jônté yá ngéjyo të́'ë, nú të́'ë k'a ná só'o jé gá xíji k'o nú të́'ë k'a k'ö̌s'ü k'odyàja

Yó b'íxk'o mí pědyi à jñíni mí jíngua, este... xîji, xîji de... viento ngé 'ó nú náha violín néje ná guitarra néje ná jó'o bándyo, mí... mí jñîtji yá má pǔnk'üji y jmí tjo tjō̌'ō̌ji a veces dyámp'e kja mí pë̀ji para nê'meji. Ngéko mí kupáji má jókò rá chǚnt'ü ó jókò rá 'íjchji tí'i dyá mi kupáge májo k'o sò'pji que kja já'a porque dyá mí 'ä̀t'äji nú mbáxua m'â rá só't'ü kje kja náha, eh... ngéko mi pjèji nkó yó ndés'ekö gú ndíxk'a ná k'a sîji este..., este... toca..., toca... tocadisco k'a yá mi pêch'i dyá rá n'ä̂rä mí xî'i tocadisco k'a mí n'ä̂rä ná jó'o mí jîpji tocadisco eh... m'a dyá rá né'e ná nójo k'a nája rá jmá'a m'ânda gó k'á'a... k'á'a mí pë́stya k'o rá madyòrü rá mbèpjiji mí xípji. Ró 'à 'ë̌nkjo rá... rá né'e xîts'i rí jñókü ná nójo nkáj´ë rá ñôna kjába rí 'ä̀rä rá... rí né'e rá 'ä́rä jângé ná tjó'o, ngéka k'a mi xîji tocadisco k'a, eh... nú yá gí pjë̌ñi yó jyò'o yó música yó mbîzhoxiji grupo dyáró mí jíngua dyá mbí'i ngéjo violín ñéje guitarra k'o mí pjë̌gi, jé'e gá kja nú bízhi à jñíni

Pjéko rá kjâ'a má rú júk'u zǜ'na, ná 'úbi kja pódyó veneno, pô' rá jórü jókò ngé k'a rá kjàpjöxk'ü para que dyà rá tú'u, ngó rá kjâ'tgö

Nuts'k'ó rí pârgo ndé í jñíñi k'e k'a rá të́'ë k'o ná jo'o k'o jônte, rí pârgo k'e í jñíñi ná só'o porque mi kjâ'aji mbás... mbáxua k'a ná só'o, ní rí né'egö porque mi ná só'o í jñíñi, mí k'a rá sâ'a k'a rá ndä̂jnä, má go ndǔmüji, mi ná só'o téxe porque mi ná verde téxe nú 'í'i jñíñi

Nú añimále k'a... k'a rí né'egö k'e mí gustazügö ngé nú pjâd'ü. Nú pjâd'ü k'a ná nójo jé mí ná só'o yó pjâd'ü, s'o'o yó pjâd'ü rá sô'o rá tǚ'ü rá mája ngo rá ndí'i, rí pjö̀xkü mǎ rí né'e zǎra rá sí dyé rá má'a... rá má'a tū̀sjā ko ì pjàd'ü. Pol... por eso mí tí né'egö nú pjâd'ü

Má rú... má rú 'ë́tch'k'o ró... xôrügö rú dyö̀jtü ná ts'ípedazo b'íjtu 'íti yá k'a mí ch'ú'u k'a ch'ú bérta. Rú xík'o k'e má yá rá, má yá rú, má yá rú dyä̀jt'ä nú ts'ík'e b'íjtu porque mí né'e ró, mí né'e rá xôrü rá juë̌jch'i jñátjo y nú dyájk'ú ná ts'í... ts'íb'íjtu k'a ró pêzhi ñé... ñé... néje ná ts'ítjùjnu k'a rú kar juë̌ch'i. Ñâxto ró jā̂ndā ja gó ró mó jângo mí juë̌zhi mí k'a ná ngék'o ró... ró pé'ch'k'o ró b'ězhi, ñéxtjo k'a rá nú jângojmé kjáp'ü 'é ná...

Yó të́'ë kja íjñíni mí pèdyeji mí jíngua porque mí 'ṑjtjo pjéko k'o rá sîji, m'ájmí b'ëpjü mbèpji ná jó'o dyá mi kjṑtji'i ná jó'o y pus... angezi mí jö̌rü tòpjü para que rá juîñiji yó ndíxuji, yó tǐji, yó nána, yó tá'a ngéko ó têndzagö yó b'ëzo ngéko nú mbèdyeji primero para que rá mí pòji à Bṓndo para que rá jö̌rüji mbépji k'a jângo rá tôji ná jó'o para que sô'o rá 'íjñíji ná jó'o k'o yú pjamilia para que rá tjômaji'i nú bíjtu yó mbójkuaji k'a mí kjèzheji

Májk'á mí ts'íjke gó mí jñá'a ñângestjya porque ín së̌'ë mí xíts'k'ôri í jñá'a ñângestjya jâkja... jâkja k'a jú dyànga nú jñákjari ñá'a. Dyá má rú téxgö ró 'énkuájñéja rú ndíts'k'o rí zǚngü gá ñépja rú mînk'o pjéro ndzhësgö ró të̌zgö nú pjá k'a Bṓndo, índés'e k'o ró të́'ë k'a ts'íjke ró mâgö gá máj jñíni rú má 'ínk'o 'ë̀kjo 'ë̀'ë k'o mí nána y mí 'érgö jângo mí ñáji angeze ìndes'e k'u ndé rá mé'e rá mângö dyájkjo k'o yó jñá'a jñátjo pero yá mi sö̌ra ñá'a ná jó'o k'a gó 'ó pronunciago ná jó'o índes'e k'o mí nána y mí zǚngü jmí xípji jângo rá jmā́jma ná jó'o yó jñátjo dyáko yó yá gí ñá'a jñátjo ná jó'o, a veces b'ǚb'ü jñá k'a rí târá xípji ná jó'o a veci y pero jñá gusta gustazago jñô rá jñá'a jñátjo porque ngéji índéngua materna ki yó mí jíngua kje mí jñáji íxíjñátjyo të́'ë kja... kja jñíni

A veces kjâ'a, kjâ'a, kjâ'a persona kja të́'ë kja... b'ǚb'ü como íncargado de yó të́'ë para péji të́'ë yó ndzíxotǐ'i, depende nú, depende nú b'épji para k'á rá ts'áji, pero tiene que... b'ǚb'ü ná të́'ë kja xíji líder o kja xíji capataz para que b'ǚb'ü encargado de à xíji kjântja nú të́'ë k'a b'ǚb'ü cargado para quién rá mándago yó të́'ë má péji ná pǔnk'üji yó të́'ë tiene que b'ǚb'ü má pérsona k'a rá... b'ǚb'ü frente para que rá núk'o k'âji ná jó'o yó tépji yá kjâ'a yó të́'ë o que rá mándaji yó të́'ë, rá sí ná kjâ'a nó yó líder o nú encargado de téxi jyézhi ná kjánu

Nú b'ǚb'ü yó ts'íjkete kja mbáneji yó ts'ikite ts'íti este... má yá sôra ñôna yó... yó jñôna k'o sí téxi yó té'e má porque mí yá b'ǚb'ü k'o yó ts'ísibi zū̌tjo rí b'ájnú lúlu k'a rí m'ó'o rí ts'ájp'ü ná ts'ísopa k'a rá sí'i k'a sôto rá sí angeze, má sòdye y kjâji ná... ná papilla 'êmpji rá ngûnji k'a licuadora yá rá ndís'i k'u rá 'ùni ts'íti yá sô'o rá 'ùnü k'o yó k'o yó síyo të́'ë k'a ná nójo y má sòdyeji rá 'ùni ts'íjke té'm'e para que rá... së́zhi ts'íjke nú pé'm'e porque mí tíní que rá jñôna para que rá tí'i

Mí jíngua mí... mí të́ji yó juā́jmā yó b'ë̌zo yó ndíxu porque ngéka mí ñôjni ndé nú ts'í yó juā́jmāji porque mi tjū̌nji, tjṓ'ō mí tjū̌nji kjǘ'ü ndá kjǘ'ü k'a ní chícharo mí tjū̌nji mí jíngua ndéxi mí tjū̌nji ngéko mí... ndé mí ñô't'i má dya k'od'ídyo k'o mí tjū̌nji nú kjuájmā dyé yá k'â'a, yá k'a tjū̌nji, yá gá mbézhi, mbézhi ya k'o, yá gú'u yá, yá, yá ñêji, yá tjū́só'o nà k'â'a ngéje nú negocio dyáko pero b'ǚb'ü xí b'ǚb'ü tjék'â'a xí tṓnu nú juā́jmā xí tṓnuji yó ts'ímúxa yó ts'í... ts'írë̀ch'o para que rá síji ndíji ndéka rá ts'áji ndzhó'o ñó... jñôna dyájko

Nújkja... mí rí ts'íjk'egö mí 'ènk'o... ts'ím'ò'na k'a nú núngojm'e së̌'ë kja... k'a jñíni. Má'a mí págo rá má... rá má pjö̌rgu yó ndë́ch'ü rá 'éñe ts'ím'ò'na k'a... k'a campo jângo má ijñôna yó ndë́ch'ü rí ré'e, rá tǜjk'ü yó xíd'èdyo pjíño rá 'àjk'om'a ná rá 'ä̀k'ä'ts'í... ts'ítéñe rá 'ǜtk'u ts'íngaséla para que rá 'éñeji mientra mí ñôna yó ndë́ch'ü. Yá má mí ndzhôd'ü rá má 'ó rá 'éjñi yó ndë́ch'ü rá mágö kja í... kja nú ngum'ü yó mí së̌'ë jângo, jângo ró téxgö

Kja í jñíñi xí b'ǚb'ü nú tradición k'a 'ë́mpji ndé kjè'e mí kjâji yó mbáxua má yó nú Santo... nú Patrón San Mateo kjâji ná nôxgü mbáxua, ngéjnu tradición k'a kjâji cada ts'ë́ cada que kjâji dyá k'o mbáxua, ngí xí b'ǚb'ü, ñé nú ts'ínabalóte xí kjâji nú mbáxua porque ndéxe ndízi ró të́'ëgö, ndés'e k'a mí tsíjk'egö í rí mbë́nk'o k'e mí kjâji dyá k'o. Yá kóji jók'o pá'a pero xí kjâji dyá k'o, k'o yó mbáxuá k'a jñíñi ngéjnu tradición dyá k'o, yó mbáxua k'e xí kjâji. Í, í mǚgü porque xí sígido yó tradición k'a ts'âji té k'e ná míxi porque má yá rá zǚrü nú pá'a, jók'ü..., rá jók'ü kjôs'ü k'o rá tö̌m'áji para que rá 'ùjni yó té k'a rá sí'i, ñé yó b'ǐzhi k'a tújn'uji k'a póji rá má..., rá má ndéb'i b'ǐzhi yó músicoji

Má jók'ò rá ndū̀'ū kja jñíñi b'ǚb'ü ná costumbre que rá... juí... rá bítéxi, téxi yó, téxü yó xó'm'á rá xûri ó 'ùni café, 'ùni tjö́mëch'i, júri pádrino jó... jôroji rezandero para que rá xûr téxe nú xôm'a mientra que yó... yó b'ë́dyi ndé nú... nú k'a kjâ'a ndū̂'ū rá má dyób'üjü nú t'ō̌'ō jângo rá mádyo kjì'i, ndízik'o má rá jyás'ü, rá má rá sîñi nú... nú të́'ë k'a ndū̂'ū k'a yá ndū̂'ū, rá má béndecigöji kjâ'a í ts'iñì'i ndízik'o rá má... má né'e yó pjámilia de... de nú dipjúnto rá jyôd'ü mbéb'ízhi para que rá acompañagö k'a jângo rá má'a yó kjí'i. B'ǚb'ü të́'ë kjo gá k'anú í b'ǚb'ü të́'ë k'oyá kjâ'a k'anú porque yá rá... yá zǚrü nú tópjü para que rá ts'áji nú gasto

K'a jñíñi, es... ná jó'o yó... yó të̌jë, ndé ná zódyo të̌jë k'e xí b'ǚb'ü zà'a pero yá... núdyà b'ǚb'ü têk'e dyá dyójk'u, dyá rá těs'e yó të́'ë yó zà'a porque ná jó'o yó zá'a k'a të́'ë k'a të̌jë. Yó të́'ë gó k'a dyä̀jk'ä jókà ñô'o rá síb'i, jókà tês'e zà'a rá sā̂ntā à téxe pero ná só'o nú të̌jë porque má yá rá s'ä́n'u nú pá'a cada que pédye kjó'o mí ná... mí ná kjíjmi yó kjó'o k'a të́'ë k'a të̌jë í nú ndáreje ná só'o nú ndáreje dyá nú dyä̀'ä k'a b'ǚb'ü nú ndáreje porque yó të́'ë k'a xíji délegado k'a xíji comisariagö yá... yá yó kjí'i nú tubo k'a para que rá sídyiji nú... nú ndéje nù k'a pédye k'a... k'a k'ój k'a... k'a ndáreje gá sídyi já mánu k'a nú ngǔm'ü. Dyá, dyá yá 'ṓjtjō nú ndáreje yá tês'to yá, yá ts'ík'i né'e k'a kö̌gü k'a jângo mí kjâ'a nú ndáreje, dyá nú dyájkja jé' k'a ngó, yá núdyà jângo yá... yá tés'e yá kjâ'a porque yó të́'ë pues dyà kjâ'a ná jó'o k'ó yó të́'ë gá jango mí ambiciosoji të́'ë pero ñéxtjo ngé angeze k'a para dyákjo kjâji. Dyá nuts'k'ó mí jângo yá... yá mä̂'ä í m'ǚb'ü para que rá kjâji gá kjâ'a

Má rá tûguro rí né'e rá, rá resucitágö k'a nú cuerpo de ná pjántëjë, porque nú pjántëjë ná só'o í ná..., ná nójo, mí b'ǚgü sâjk'ü í ndí'i í ná este..., ná só'o í ngéjnu jângo gá xíji nú guardián de nú, de nú të́jë jé k'a pjôrü téxi yó të́jë ngé pjôrü téxe yó áñimale má já gí kjâ'aji k'a nú í..., í ngéjnu k'a rí juë̌zhgöjmé k'a ímíjtu, ím b'íjtu k'a rí kë́xgöjmé, k'a í mândres'i pa dyé xídyi ná pjántëjë rí juë̌zhi ná, ná b'íjtu, ná xíjk'a, ngék'o rí né'e rá má rá tûm'ura. Rá, rá, rí né'egö rá kjâ'a ná pjántëjë

Má kjâm'u má ts'íjk'egö mí bâgo mí, mí págo kjâ'a k'a ngǔm'ü xópjüté í escuela jângó mí xôrgo, este yó... letra k'a rí né'e rá xôrü, nú xó'o nú ngǔm'ü à ndé nú xôpjüté mí gú dyä̀tji de tabla nú, nú, nú ngǔm'ü mí k'âm'i este... mí cercágöji de tabla nú técho mí ngúk'éch'i de xîjch'e nú ngǔm'ü ndém'i, ndém'i jùm'utjo dyá rí mbǚb'ü piso, mí jùm'utjo, pero ndúxâro k'a ts'ík'e para que rá, rá jângo yó letra. Jyé k'anu, nú ngǔm'ü jângo rú estúdiagö nú ngǔm'ü ndé nú xótpjüté

Nuts'k'ó rí ñátk'o ñá'a k'a í ngum'ü k'ó ínchíjué mí y zǚngü o má rá nguá'a à jñíñi k'o ínsé'e íjmùjte ítío ítía, rá zéngua tjö̌pji jñátjo. Má rá zǜñá'a angezi ndé rí né'e rá ñágö porque rí... rí pjéch'k'o rá ñá'a rá tjǚntjü jñátjo porque nuts'k'ó ró gusta só'o rá jñá'a jñátjo mí rí né'egö k'e yá rá pézhi nú jñá'a ndé rá jízhi ínchíjué para que rá jñá'a jñátjo ínts'ímbéjche ndé rá 'íxi para que rá jñá'a jñátjo kja ngǔm'ü para que rá dyä̀rä pjéko rá 'órü, pjéko rí né'e

Ná kjâ'ajo k'ù s'ë́'ë rá má gó'o rá má'a jéxgo más b'íjtu k'a ná pá'a para que rá pá'k'ets'i jyé ò máji b'a ngó rá má'a, rá má'a 'ó k'a k'áma porque mi ná s'ë́'ë í ná... í ná s'ë́'ë p'òsjo k'a 'ä̀gäsü í... í xä̀t'ä í ndóñi o k'e má ngó 'ódya ró ts'i nána k'a ts'íjk'e

Mí jínguaji mí kjèzhi o rí kjéxto mí kjèzhe k'e rí 'ä̀tkojmé k'o í ñéjm'e rí t'ä̀b'äji nuts'k'ó. Nú, nuts'k'ó rí t'ä̀b'äji í míjtuji rí 'ä̀tm'i ná kö̌s'ü k'a ná só'o para que rá, rá jmá'a k'o yó kjèzhi k'a rí kjéxgojmé rí 'ä̀tkojmé nú pájna, nú lentá'a kjèzhe, nú kö̌s'ü, rá má'a nú mbáyo, yó ts'ä̌kjü, rá, rá dyéb'eji rú jñí'i ndé rá ts'áji, este... rá, rá t'ú'tji ná jó'o yó jñí'i, yó sěñiji, yó b'ë̌zo rá mí kjèzheji yó, yó ts'éts'e ndé má ndákim'i kjèzheji mí jíngua yó pájna, mí pjö́b'üji yó tjū̌s'ü, nú, nú mbúxájkim'iji mí jíngua, ngéjyo mbǒtx' mbójkuákim'í kjèzheji, nuts'k'ojmé rí kjèzhojmé nú b'íjtu k'e rí t'ä̀b'äji k'o í ñéji

Nújnù à jñíni má rá tjûnji má rá mâ'a pë́ji yó juā́jmāji mí... 'ä̀tji mí jíngua yó yö́ntaji yó ndzhǘnü k'a mí 'éjme. Yó ndzhǘnü yó pjâdül mí kjâji yó yö́táji ts'írga nánji yá mája nà má'a péji k'a juā́jmā yó yō̌ntja, ndéyó pjâdül o yó ndzhǘnü depende nújkà mí tjū́'ū nú b'ë̌zo para que rá mâ'a të́jpji nú juā́jmā

Yó të́'ë k'a yá pë́ch'i rá ñá'a jñátjo manera xôrü má ndé rá pâra ó rá xík'o rá... dyá rá... p'és'i sū́'ū rá... ná cerca k'o... ná cerca k'o yó të́'ë k'a pâra jñátjo ñáñó'o, ñáño'o jñátjo rá... rá ts'átö̌nü manera xôrü y que dyà rá ngéjm'e k'o no duda k'a dyà gá jó'o k'a íngéjm'e k'a yó duda porque ná kârí kéjme k'o no duda dya rí, dyá rí pâra xôrü, jêsmejo rí cércago k'óyó të́'ë k'a pâra m'a rá dyági pâra ya íconocido yó të́'ë k'a pâra jñátjo sò'tjuri ts'ápjo para kírí rí pâra yó jñá'a k'a rí ñá'a jójné'

Má kjâ'a jôk'ú pá'a que mi ná pá'a, jyâ rú que mí ná pá'a rá jûsk'o ná tjū́ndzi ó rá kjèzhe ná b'íjtu que yá ndá rá pízhi para que rá b'ǚb'ü ná jó'o k'o rá sí'i ná ndé que mí ná jó'tjü ó rá má gó k'a xuá'a rá jângo yá ja... yá rá ts'á... rá... k'a rá, k'a rá só'n'a k'a yá gá jó'o porque mí ná pá'a. Rá má gó ná má'a míjmi kja xôrá ó má sí'ño rá ndé que mí ná jö̌'tü

Má yá rí pë́pj' jó'o rá mí mò'... rá mí ,mí kjâ'a índzǔm'ü rá, ró 'ä̀t'ä jñôna rá pë́dyi ímb'íjtu nú, rá ín guí'i añimále k'a rí pésk'o k'a índzǔm'ü rá t'é'b'e í í'i ts'íjt'a ín tǐ'i, í, ín tǐ'i ín ch'ijue rá, rá pôrgo í, ín ts'íb'èjch'e k'a, k'a b'ǚb'ü k'a ngǔm'ü, porque dyá rí pë́pj', pë́pj' jó'o ñextjo k'a rí b'ǚb'ü ín ngùr' pero ngéjyo k'a rí kjâ'a dyák'o í pédye í míjtu rá xíbi ín traste, rá limpia ín, íngǔm'ü para que rá sójñi íngǔm'ü nà pâxü, nà kjâ'a ná nójo íngǔm'ü rá xák'o

Má rá má'agö à jñíñi, gí pésk'o ná tía k'a chjú'u pero pe rí xík'o e Bertha, mí ná ts'ómbéñe ín tíagö ngé nú mbéjña í tío nú dyö̌pji yó de í nána, dyá ndú'u ín tíogö pero xí b'ǚb'ü ín tía k'e mi ná ts'ómbéñe mí ná k'a ná jó'o í mí t'sómbéñe nú, nú tía, má rá má'agö mí ñâ'a ná jó'o mí xítsk'o k'e mí tá'a k'o, mí sä̀t'äji jñí'i, ndére k'â'agö dyá k'o porque yá, yá sôn'i yá k'a ná yá, dyá gá s..., dyá gá só'o nú, dyá gá só'o nú, nú ndíxu mí kjâ'a ná jó'o ín tíagö mí ná ts'ómbeñe. Mí dyá ná jó'o yá mamá sô'n'e

À jñini xîji kjâji yó tjṓmëch'i yó sûmp'a 'èjñe m'a 'ä̀tji yó tjṓmëch'i póji kja Zitácuaro rá má'tö̌m'aji yó harina para que rá 'ä̀tji yó tjṓmëch'i 'ä́p'äxi nú ndíxu dyák'a xí 'ä̀t'ä̀ tjṓmëch'i para nú ndíxu k'a xí 'ä̀t'ä tjṓmëch'i de... yó tjṓsëjme kja 'ë́mp'i y... 'ä̀tpjü ndíxu que 'ä̀t'ä nú tjṓmëch'i pa jñíni pa rá má pô'o dya rá dyä̀tji de harina, de... azúcar, ndé rá xíchiji ts'íjketo tjṓsëjme porque já'a rá jñū́'ū de tjṓmëch'i de tjṓsëjme kja k'á'a jyó tjṓmëch'i tjṓsëjme í rá dyä̀t'äji nú tjṓmëch'i m'a zä̂nt'ü rá dyä̀tji tjṓmëch'i ndínângo ts'i ts'ímonâ rí 'éngójme dyé'e nguájmi ts'íngajme porque má ngó'o. Ts'ímuñequito rá dyä̀tji nú ts'íjkuáyo yó jë́'ë yó ts'íjñóñi rá dyä̀tji ó ts'íre nó ngó'o ná kuát'pjüji k'a nú kjíjmi, mí na sódyo téj t'a tjṓmëch'i kja dyä̀tji má s'ǜsüju yó santo ná'b'a 'éji tése yó téxe yó áñima kja mâji kja rá xí'i kja rá dyä̀tji yó tjṓmëch'i para que rá té'b'éji yó pjámilia kja dyá ndū́'ū

Má rá b'uë́'ë... má rá b'uë́'ë ná ts'íti, rá tǔndzi para dyà que rá b'uë́'ë à jyôrü 'ó ngéra b'uë́'ë porque yá... yá séntigö ná jó'o 'ǜjnü cuerpo ná 'ǘ'ü nú... yó ts'íjkuá'a, yó ts'ípjíjme 'ón b'uë́'ë porque pés'i kjíjmi né rá ñôna. Para ndé rá ñôna p'o rá 'ùjni k'a rá sí'i pero má b'uë́'ë má yá séntigö ná jó'o para 'ùnü ts'ítimérpo k'a 'ùbi ñá ñêch'e k'a para que rá ngôt'i dyà k'a rá b'uë́'ë. 'ó 'uë́'ë má yá ná sucio nù... pañal k'a kjèzhe rá pòjtüji para que dyà k'a rá 'uë́'ë, rá jês'e k'a rá 'uë́'ë, dyà k'a rá 'uë́'ë nú ts'íti

Má... má b'ǚb'ü ná mbáne que sòdye po yá sôri 'ùnü cualquier à jñôna má sòdye. Má xíts'i kjétjo ts'ímbáne má guë̌'ë ó né rá sí' ó rá 'ùni nú xíb'ad'ü nú nána. Jó má'a... sòdye, yá sópjé k'o rí 'ùnü porque ná 'ùnü pjém'e yá só' pjéko rí 'ùnü cualquier cosa k'a rá sí'i tí ní k'i rí... ùn... ndí... sídyi k'a doctor para que rá nú... para que rá mā́'mā nú doctor pjéko rá 'ùnü k'a rá s'í nú mbáne para que rá jö́gü

Mí jínguami... mí b'ǚnkjö k'a... k'a íjñíñi yá má nú té'egö ró 'ónk'o í... í ndzòdya ró 'énk'o gá dyé já k'a Bṓndo yá nú yá rí pǔnk'ob'a

Nuts'k'ojmé rí mâ'agö ngí mó'o í mü̂gü téxe í... ín cuerpo porque rí b'ü̂nk'o ná jó'o rí mâ'agö porque má... májmu pédye téxe ín ch'ǐ'i rí... gí ñônk'ojmé júnt'u k'o ín ch'í'i í... zódya í më́jña. Rí b'ü̂nk'ojme téxe ngék'o mi tí má'agöjmi mí mä̂'ä í m'ü̂b'ü porque b'ǚb'ü téxe ín ch'ǐ'i ín ch'íjue Í mâ'agö júntagöji mí ti mâ'agö porque mí tí tjë̌nk'o jméjme tí ñá'agö ná jó'o

Nuts'kó rí pjë̌ch'k'o rá mbêzhi ndí pjë̌ch'ko rá... rá 'ä̀tk'o jñôna rá... ndä́'t'ä ná ngǔmü rá 'ä̀tk'o ná... ná ts'íngǔmü de... de... yó sâkja dyémp'e ndé yó tabla rá kja 'ë̀nt'e ñé'e rá... rá 'ätk'ä yó jñôna rá 'ä̀tk'o yó... yó... m'ândresi rá... mbêzhogö yó m'ândresi y... pjêxkjo rá kjâ'a dyák'o

Má 'ä́'ä ímpjém'e rá má gó, rá má jó'o rú ts'íjk'e... ts'íjk'e ñêch'e í yó ts'ípjíño k'a xíji manzanilla, rá má'a gó rá t'ä́jk'ä rá jö́rü, rá b'ájn'ú k'a rá ts'íj dye rá, rá sígo má yá rá jö̌jtjü k'a dya rá sígo rá, rá kuéñi'i yó..., yó molestia k'a b'ǚb'ü ímpjém'e para que yá k'a rá 'ä́jä, ñej ñé'e yó... yó xí dyanú só'n'a rá jä̌s'ü yá sí'dyájk'o para que rá kuéñe yó ná 'ä́'ä ímpjém'e

Mí jíngua má... ah..., ah..., mí jíngua má xími s'éb'i yó índzhí'i mi 'ènkojme nú pelota rí péch'i, pjéchi k'o yó íkuaji chǘ'ü rí 'éñebi yó nú jângo à xíbi ò núdya yó fútbol k'a mí, mí 'éñeji mí jíngua, eh..., jyä̀jmi kjâji nú pasatiempo yá k'o ò nú tjéñe dyá kjo mí 'éñeji yó 'í'i ñé yó mi 'éñeji yó canica k'e mí xíji mixíngua yájme dyé k'a kjâ'a dyá k'a ndága 'éjñi yá

Mâ'a rí má të̌jë rí má tjū̌ndzagö ó rí mâ'a pjö́rü yó añimále o pjéko rí má ts'ák'a tëjë, necesitágö que rí... rí pâ'a k'o ná persona para que rí pjôro ó rá pójkü'ts'ü má rí nǚgü porque má rí nǚgü rí... gí má... gí má lastimágö'i ñî'i ñé'egö ín kuá'a, má gí lastimágö'i nú kuá'a rí y dyójk'ú ín s'ítak'i rí... rí lastimágö'i ínkuá'a rí... rí... jyôd'ü ná pí'i ná b'íjtu para que rí... rí... rí vendágö'i íñíjm'o para que rí b'ǚb'ü ná jôri ndzhôd'ü o índôñi má rí... má rí së̌'b'i índyê'e rí índôñi rí kä̀tp'gü ná... rí tóp'ü ná ndôñi para que dyá rá mbéye tájtjo k'í'i gí pjö̌rga k'anú ínkué'e

Má rá... má rí... dyä̀t'ä ná tjö́mëch'i 'í rí má ch'ö̌m'a yó harina, azúcar, nú ts'í..., nú tjṓ'ō, nú ts'í tjṓsëjme k'a rí sájpjü í'i ínkjǘjnü rí ts'á'a kjǘjnü rí yó ndóts'ak'a kjǘjnü para yó xë́dyi y ts'ájpü rá... rá... b'ǚ'b'ü ná tabla k'e rí dyä̀t'ä y rí dyójk'ü ts'íbola para que rá... rí... rí ts'ájpjü rí dyä̀t'ä nú tjö́mëch'i rí jyôd'ü ná ts'ízǎn'a sà'a ná tabla para que rí tjö̌m'a nú kjǘjnü ts'ák'a ná xë́dyi ngís'i k'o rí dyòj' ná ts'íjk'e para que rí dyä̀t'ä nú ts'ídyë y rí dyä̀t'ä ná... í dyó'krü à ndǚb'ü para que rí dyó' yó ts'íjkjuá'a. Í mojtjü à xôñi yó... yó kjǘjnü para que rá ts'â'a yó tjí'i nú ndôñi ndé nú... nú tjö́mëch'i y dyä̀t'ä nú kjǘjnü rí ts'ápjü ndéje rí ts'ápjü rí dyä̀t'ä Royal, rí, rí, rí dyä̀t'ä ts'ijk'e este... 'ū́'ū para que rá kjíjmu nú kjǘjnü rí ts'ápjü nú tjö́mëch'i para que rá kjíjmi yó tjö́mëch'i porque má jyä̀'ä yá rá kjíjmi

Má rí pês'k'o ná ts'írato k'e yá pjéko rá kjâ'a 'ä̀tpjü xídyi yó pa... libre yó ts'índajme que yá pjéko rí kjâ'a, rí 'ä̀tk'o íb'íjtu, rá nôgü nú tele pero rí 'ätk'ó íb'íjtu mbó rí juë̌zhgö íb'íjtu í mândres'i pero rí k'â'a gó má'a, yá pjéko rí kjâ'a yó pá'a yó ts'írato que yá pjéko rí kjâ'a í k'àdyo íb'íjtu

Má yá... dyö́jkü yó ínch'í'i ó nuts'k'ó ó ngéji í 'éjñá'a má yá dyójyújdye rá má nô'o gá rá jö́d'ü. Yó xî'i ndé yó, ndé nú ndêndzhü rá 'öjk'o rá k'ast'a jângo gú dyö́jk'ü pa kjâ'a para que dyékja rá mbédye yó kjí'i ó má jyó rá má rá jôd'ü rá... rá ts'índép'i k'a b'ǚb'ü k'a campo, rá ná jôd'ü rá të́'b'i rá xích'i jângo gú dyópjk'ü para que yá kja rá mbédye yó kjí'i y rá jö́gü zá'kjü

Jângo gá dyätji nú mbáxua de nú Ts'ítǐ'i Mízhikjími: Nú Ts'ítǐ'i Mízhikjími este... má rá ndóm'a ná... ná ndíxu o ná persona, nú persona k'a rá, k'a rá ndómá rá jyôd'ü nú mádrina, nú mádrina tiene que rá töm'a yó b'íjtu de nú Ts'ítǐ'i ná jêzhe. Ná jêzhe té'e jândo má nú'u ts'ívestido nú ts'ímbójkuá'a ná jíxi ná jó'o í rá... rá síji k'a míxa nú níts'imi y yó tá'a de nú Ts'ítǐ'i Mízhikjími rá dyät'ä jñôna para que rá 'ùnü nú mádrina, manera jyôd'ü este... jókò ngé k'a rá má mbéb'ib'ixí k'a que rá míji rá jôd'ü mbéb'ixí rá jôd'ü 'íxi dyé rá jôd'ü... este... jñôna rá jyö̂rü limonada que rá 'ùnü nú madrina para que rá mîji ná jô'o rá... rá disfrutagöji de nú... de nú mbáxua, de nú Ts'ítǐ'i Mízhikjími ja kâ'a k'u má celebragoji nú..., nú..., nú... mbáxua de nú Ts'ítǐ'i Mízhikjími

Nuts'k'o 'ó yó ndé'e mbéjkueji m'a sîji nú mbé'e yó xî rá 'ö̀nu pjéko xîji nú páreja nuts'k'ó rí mbéjkue gó m'ârá m'á dyä̀tp'üji yó m'a dyónkü'pjüji rá nuts'k'ó ngéko dyà rí né'egö porque mí tímbéjkuegö májók'o ngék'a rá... rá dyó'pjü nú ndíxu k'o ná dyö̀'ö ndíxu o ná dyö̀'ö nú b'ë̌zo rá jmé'e dyä̀tk'ä nú ndíxu, dyájk'o rí mbéjkue dyá rí né'egö k'o

À jñíñi mí sódyeji yó té k'a b'ǚb'ü à jñíñi yó cualquier otro lugar sódyeji porque mí síji yó kjôrëjë yó tápjü mí, mí síji, jyâsma, jyâsma síji dyák'o mí rá sódyeji de, de yó, de yó kjôrëjë o de qué tanto tì'i. í ndé sódyeji de yó së́'ë k'e mí kjâ'a jö́k'ü së́'ë k'o kja jñíñi porque yá, yá jë̀'ë í xíji ná jó'o yó bíjtu k'a mí, ka ná pá'a k'a k'e rá pǎjti téxe yó cuerpoji, tiene que rá jyêzhi yó 'íjtuji para dyá rá sódyeji de yó ndíj' ndéjm'e de xíji í gripaji

À jñíñi xí b'ǚb'ü ndíxu k'a jë́bi yó ñǐd'e dyéje sjéñi já k'ǘk'a k'a nó'o yó... míji ó ó nátjo sjéñi pero jǎndye já dyéb'eji gá k'anu yó ñí'i

Mí jíngua mí síji'i yó tôxtëjme ndé yó kjǘjnü, eh... mí síji pjò'tü mí ná kíjmi núdya, yá... yá í síji café síji té pero nuts'k'ó xíji sí go tóxtëjme este... té jmé bíxáxkü k'a mí... mí gí xǐ'i 'ätji yá

B'ǚb'ü ná jñá'a k'a rí né'egö nú jñâ'a chǔ'u má b'ǚb'ü ná té k'a ré rí xípji k'e rí yí néts'ë ó rí né'ego yá nú jñá k'áji né'egö yà kjà k'a k'a b'ǘb'ü gáji né'egö kja nú jñá'a k'a xí'i rí néts'e